شوفي أنا أكتر مشروبين بحبهم ، لو سخن شاي لو ساقع آيس كوفي معروفة ولو عايزه تعملي آيس كوفي سهلة جدا هتجيبي كوباية وتحطي معلقة نسكافيه ومعلقة سكر وبعدين ع السكر الل انت بتحبيه يعني بعدين تحطي مية شوية بسيطين وتقلبيهم عشان تعملي فوم أو بالهاند بليندر تعملي فوم بس <hesitation> تحطي بقى اللبن وتحطي تلج وخلاص اشربي